Ikavita oparaviki, imiari ngatuta jare ipiaguajuta, oimeko amogue ipiarai vaereta mbaetivi ikavi juku, jokurai ipiaguaju yave <noise> ikavita kuape oparaviki jare ipuereta omoganakavi, jaeño jokua.